Ëntà pìé ën toch 'd carta e büté ël cadò dint ëndrinta a la carta e pieghé tüti i lati d'la carta e pöi bluché la carta cun lë scotch u cun la cola e pöi büté ën bel fioch s'la carta